Bo teera'a'uaarei oiraarei ii tabirio bo ipu'ua, bo ipu'ua aga eapaapita ebuaupa. Bo eapaa a ebuaupa, eipaareha utaha'a boa oo- hara'oa aripua'oohara. Are'ei tahi roga'a utaha'a ia ioka atukara oru oo riiraarei rarakaka bai. Pita oiraarei bo ropa'oo roga'a tahiroriabaa a bai kasipieriou tareo aitoko haia rairaka. Hioko'i bo ebubuu'ua oiraarei bo a'ooharahua bo eapaa roga'a. Hioko'i uei teera'a, araba oira teera'aaba bisio pita iraupita bo eapaa'ua. Bo eapaa'ua roga'a uka ata'e eapaa haia oo'ore hori reetoro aarei aga agereupa roo'ore aitoko, araba roga'a uka ata'epita eapaa- haaraea. Haia oo'ore eitahi ro oo a ebuaaupa, eitahiro'oo ua agaraba pu'aeupa. Oiraarei hioko'i uei teera'a bo keke'oaarei pirio obira'ubaa, haia o eitaro ei okuuroo. A eke- haraaboroo bisio bo sira'oi a baiia, bo sira'oi haia uka bo eapaa. Airari haia bo okuu piro uka eapaa- hareea, airari piro eapaa- hareea. Hioko'i oo'ore bo ebubuu'ua riopa bisio pita kekeraha, are aira keke <hesitation> pita hukuraha bo kepai'uaarei bo hukubuu'ua bo eapaa, araba'upa hioko'i o teera'a- haraaba pore, o teera'a- haaraauba porepita haia teera'a- haaraauba iisioi, pita bisio- haa'oea, oo oru oira hitaka oo'ore. A atukara'ioupa iokaa oiraarei oo'ore bo sikuururo'opi a aira aripupee bo okuu a iisio aira hukupi'e- haaba pirio obira'auaapi. Paito'u uu, suari'aha pirio piro opa'opa'iobaa sa rapaato pita sikuuru'aha uu, sa rapaapita sikuuru'aha hioko'i sa bo eapaaraba aira horiboo pirio bo okuu oru obira'auroria sa uka o ebuiboo bisio pita huku'opa huku'aea Aira atukarapi'e- haabaa aira ore'oopi'e- haabaa pirio bo okuu bo ebubuu'ooarei oo'ore o ebubuuro huraha huraiu hura'ioupa a uka huraibaa a uka ebuibaa bo kariro ii tabirioarei. Bisio uta'aha orapaato'iopee iokaa, sa rapaatopita ebu'aha hioko'i pirio bo okuu. Aa a baia roga'a api'ure hioko'i ii tabirioarei oo'ore suripita roga'a bo ato'ato. Suaripita ato'ato iia roga'a airaba pirio o bira'auapi oiraarei oo'ore bo rapaato'oo bo hukubuu bo raata sa o ebuiboo hioko'i bo eapaa pirio boitoopai uro'urotoo utaha'a o bira'auroria pirio piro o opaopa'iobaa. Bisio aira rapaa'iobaa haia oo'ore bisio aira rapaatoiba iipii, sa bo aripuarei hioko'i utaha bo eapaarei pore'oe bisio pita o ebuaupa, o ebuaupa tuusi tabiriare riiraba huku'upa agaa rairaka bai haia aitoko. Oiraba ii'oo ii ebubuuro, haia oo'ore. Boa'oo- haraarei utaha'a sa o bai kasipi'eharai, obai kasipi'e- haariopee tare bo aitoko pa'eesirei, bo ai'o, bo apuu, ei reeto tahiro'oo, uu oira, oira, roira eapaapi'e pitee roo'ore o kuu'ita, oiraarei oo'ore bo a'oohara.